मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट वाइट चॉकलेट स्क्रीन कर्ल्स। क्विक्स, किट कैट एंड एम्स फिरोज़ गेमी बीयर, गेमी वॉल्स, ओरिगो कैंडी। ईरिंग्स सरकारगमी जोली रेंजर सिटिकल स्टार बर्ड्स, वेव सीबर्ड्स, हाईचू। टेटू फ्रूटे कैंडी, लॉलीपॉप पिपरमिंट, कैंडी रॉक कैंडी। बटरकोच, कैंडी कच, करमल क्यूब्स, अल्टेड करमल कैंडी टॉफी, वॉर्टर, ओरिजिनल हब्बा बब्बा। बेजुका गम, बब्लिसियम, मिंटगम सौर पंच गेम्स, वर हैड्स। सौर स्टर्ल कॉल वेस्ट, चॉकलेट कवर नेंस, चॉकलेट कवर रेजिन। मेल्टिसर, कैंडी फ्लॉस, न्यूगट, मेड्स मेलो, टॉफी वॉर ब्रिटेन कैंडी के लिए सर और स्टिकर पश्चिम चॉकलेट शासन चॉकलेट कवर उग्र पिघल कैंडी फ्लॉस न्यूगट मार्शमैलो टॉफी और ब्रिटेन कैंडी।